Tengsizlikni <noise> kamaytirish uchun boylikni qayta taq- taqsimlash kerak deb o'ylamayman. Tengsizlikni kamaytirish uchun insonlarning miyasini tozalash kerak. <noise> Chunki <hesitation> boylik insonni ko'zini ko'r qilib qo'yadi. Ba'zilar boylik deb hatto ota- onasidan, <hesitation> o'z farzandidan kechib yuborishyapti. <hesitation> O'zliklarini yo'qotishyapti. Shuning uchun ham, <hesitation> qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsak, inson ruhan o'zini tarbiyalab borishi kerak. Shunda tengsizlik ham vujudga kelmaydi.